أنا أتمنى أني نكتشف المحيطات أحسن من <hesitation> من الفضاء لأنو موحيطات اللي رانا عايشين معها، أو فيها كائنات تعيش معنا ت- تقاسم معنا في نفس العالم، نشوفوها كاش ما خصها هل بالاك لآنسان ضرها بال- بالصاشيات بال- <hesitation> بالزبالة بلا بوبال، نحاولو نحسنو من <hesitation> من المحيط تاع خير ملي نروحو للفضاء، حنايا أصلا رانا فاسدين حنا.